Ja ku clima ku ja viixi vaxi ja ku temporada ja kixe'e ka'ani vaxi uu clima ku ja io va'axi afectarxi xi vaxi ja vixi kijdáauindo te vaxi yuu daviyuu ja ku granizo diki kui'ia vaxi hielo xe'enixi ndoo ndoó ku yuku kui'indo u'u jiaa io peligroso ndii davi tachi ki vaxi fuerte kun davi te dodi vaxi davi yuu io tachi io tempestad kodi ndiaá ja ku daakoto i'ioña'a kuundo ja nda'avindo io tiuku rayo kaaniya ndioxi te xi'i kuee chikutiundo a yuku ni kaniya kodi ndiaa jiaa ku ja iyondo jandekundo ayiiv janda'av.